Ман ба ҳамсояи худ мегӯям: “Ман ба рухсатӣ меравам ва хоҳиш дорам, ки дар вақти набуданам гулҳоро об диҳед.” Онҳо танҳо ду-се бор дар як ҳафта об лозим доранд. Агар вақти холӣ дошта бошед, барои ман ин кӯмаки калон мешавад. Пешакӣ ташаккур мегӯям ва хеле миннатдор мешавам.